<hesitation> Hitanao! Da <noise> anao lafa hiboaky an-trano igny da hidinao i varavara igny am lakle da ahodiky indroa da mihidy soa. Esorinao teo anefa i lakle igny da mivoha ho azy i varavara igny da <noise> manitsinitsy gny aitegna koa misy angatsy zay akaiky eo da mahatseriky! <noise>